والله ما عندي يعني رياضة محددة لان اني قليل الصراحة العب رياضة بس الركض يعني هو اكثر شي احبه واحاول امارسه بين فترة وفترة